Nenaha aloha ny tiako a, dia fampisehoana na izaho ampisafidianana. Satria hitiavako ny fampisehoana falifaly anao mijery anazy a, sady manala azy anao a, fafinaretana anao mijery an'izany a. Izay aloha no hitiavako anazy e.